لو سمحت يا باشا ممكن اروح القسم منين القسم مركز الشرطة أروحه ازاي؟ لو طلعت على أول الشارع أنا معرفش المكان هنا كويس فلو طلعت على أول الشارع هل <hesitation> هل هلاقي مواصلة ان هي تاخدني توديني ولا اخد أركب حاجة من هنا ولا أعمل ايه لأن انا اول مرة اجي هنا